mméwò kusen áfon ked ñne ami ágwóñó ke'mma demmé ídab ubákasen, mmekeme ítie tuñó ubákasen ñtie ayé mia ñkaniká duo'riba áwioñ indóñó. useníde iñwek ala'mba ñtom, álulu ámba ñtom mkpó se mmo ñnanam ñnam anyé ñjayañjaya even átaaaa íkòòd agwo ánwí nkòòd ñyien ke mkpó utañíkó áwidé étietop ídege ídege ewó li'kakò li'ben agwoyem ká ufokíbok, agwoyem ájen áafò idem íchoñó, so usen ema usen mma deme ídab na ewò usenídé áfonked ñne ami, tuñó ubákásen kégwo ñnuwí ákonojó ámmogo ñdayá, áwide ínemesit ínemesit even íkó se agwo wí'tang, íw'índiok echid, agwo ítaña íkó íliokéchid even am'idedme ídab ubákásen ñni ñnukud íso <. <hesitation> ékom ékom ammug'ukom fien ánalioñó dat kuseníde ányie uliaña né usen ñwen.